والله الحين كل الناس تلعب على موبايلاتها كاندي كراش، بس إذا بنلعب شدة أحب الشدة الصراحة، أحب ألعب شدة، أما الحين كل الموبايلات تل الألعاب على الموبايلات، كاندي كرش سودوكو -سودوكو بعد نلعبها من غير الموبايل.